Tiako kokoa ny mihaino mozika rehefa hoe mandeha manao dia lavitra satria ny antony izaho tia mozika sady manao mozika dia mandrotsirotsy be ny mozika rehefa eny an-dalana nefa koa mety hoe rehefa reradreraky ny mozika aho dia izay aho vao mety hoe mihaino boky noraisim-peo angamba.